फ्द कोजे जे अद् अरु हरिरोर् हरिरोर् हर् गकि रो गकि बुलि कोबो परि करोन् इ उद्बित्-बित्ति। अरु अरु दुद्धो अबिनए नकोरे फ्द जो कोजे जे ग्रह होकोलोर् ए पैथकोर् बबे बिभन्दोद् नहोय् उतोर् गकि होसे। उतोर् पनि निस्थरोन् अरु हरिरोर् हर् पनि होसे हरिरोर् हर् पनि पर तोयर्कोर होय् ए उद्बित्-बित्ति गकि होसे बिन् बदम् अ अन् उद्बितोर् अन्खो थेते लिये। पनि लोगोन् मिहोल तोयर्कोर होय् ओद् गकि रो कर्बोर् बेसि अन् हते हरिरोर् गकि रो केल्लेरि, सर्बि, प्रोतेइन् पोतसिरम्, इरोन् ओदिक् तके दुद्धो गकि रो बिकल्प बिकल्प हिसप्। ओद् अरु ओद् अरु हरिरोर् गकि फ्र्य् स्मूथिए अरु चोफ्फी पनि अद् बिबहर् कोर होय्।